Iyah mese siwo sitie jadi mustimae medolulut wopangi pangi irisen wi tulua nela tu pecahkon wesih <hesitation> daging ni ni tiey woh rampa lawaye mekale osnituh rulah salah woitu pumpun lialulut woituni bakaren nitunun peka tunuleitu turu alam baya engdanona supaya tutumaris ensedap papeanen.